Nchord nyoi atem achora akpek na mme mba njin se nne ayim achord nchord na nne ko-achi erig etad se agima anne mba njim mme nong mkpina ekpin ejama erong mpin ekpin ejame nji nnora nne se kpe eje mme chang ka eji aji afor de nne achord nchord nyi nnor akpe na mme njina ejum nji mme chang ekoram ka ekpin ejame baram esirim <noise> afor ba oka osiri afarba ojimi oyin bibi mkpibi chnag nyi ekoram ka ekpin ame ke eture siri ke eture je baram aka joer ka nyor ama ma chen erig anne akimengha se m baram nsira baram mme mkpine ekpin nji kpe eje mme chnag ke eji de ntem nyor ndu ne se ntem ome kpe mgbor ogbor kpe nyime jen jen ntem anyor ayimi ator se ntem nyor ye chang na se ntem nyor mme menghe na se ntem nyor akpin ekpin na se ntem nyor akpin ekpin na se and kin wae obafon ekpin anyi na afor nji-ne akiyimi asiri nsiri akpe na wae ator se yin ejen akard nji ntem nyor ajena wae de mba eya de ajor e tini ni ni ni ni ni wae yigi obi ka mbinghe eya de mba eya ajore kparariririri wae jen nong mmon obasi ator se wud ejen ka mba eye okafon echabe ka bi ji eba okafon Kok kabi ji eba ka wae onok okpin ekpin okpia akob ka biji eba kpe wae chang ke eji kpe oji ke eji nne nyor akajimi ator se yin nne nyor akpin ekpin na se echi anore onore egor achord ka abor adeke ochi kin ebu wae onod okpin ekpin ngun nyi eje wud chnag ekpin ekpin se nne abe ochi oba wae kpin ekpin eja nji okpek na ojor ebu ojor mme chang a jen na nne atid m ka ejum ejama nji mme nyima jen na nne aki meng oyimi achord akpe na mme se erigi nne nyor mfa ari mbid yin ekpin nji areh akpina na wud ka ngun nyi ebu anor de wud ekpin ekpin emangha se ebu eje wae chank ke eji jen na nne aki chord akpe na wae achord obi ken achord onor de wud ekpin ekpin nji-ne akachord obi akpe na wud kin de nne achord onor akpe na wud kor onok okpin ekpin ekpin nji onor Kpe ke etek obasi obasi aki seng mbing eya aki agor ka na ekpin nji ye anora se de ekpin nne ekpin nji ye akpi abon ame se kpin ekpin nji wun okafon akob ka biji eba kpin ekpin nji kpe eje wae chang ke eji nne aki jimi asiri onobe eji oba akpe ke ekpin eja kpin ekpin nji kpe wae chank afor nne akitor se ebu se oyum omokam nne nyor asik mfa anor asik na ye akpin ekpin nne nyor asik nkamenghe enong ekpake nne nyor nne nyor asik ye asik na ayime ekpin anyi afor onok okpin ekpin aji afor kpe wae chang akitor se mfa ye asik ame akinok enok eja aka a kin anok enok aji akara kpe fan nor ore otip okisi ogbima omengha se wae chang ke eji nji mfa o yin ejum nji anne achord akpe na mme onok okpin ekpin aji obasi erong akijimi na wae